Në yë dumbë më yë dun o'oy nixa'an pues yë më na'ak neib na'ak plunë'ëkë porque jue yë mas pakia yë to'ogatyë dun dun mëbu'upepjë jya tso'ojpë në ko'o dun ti'i myak jadë'ëp në ko'o dun ni'ix nawe'entyë plunë'ëk pues jue dun i'ix o'oy tyam kë'xë na'ak piada'ak na'a dun yajxo'on jadun i'ix në ko'o na'ak adyu'umpë nebya du kyoj a'ay jo'oty na'ak dun nyawinmoch.